yɨ lǝǝmɨ <hesitation> eciiyǝ baŋpa rɨ lǝ̌ <hesitation> wɨcakukpɨsa kpɨlo kɩɩkɩ nǝ nǝ́ǝ pɨŋ tɛŋ nyonyoo nuŋwɨlo dudurǝ baŋba kǝ ǝfɨcamɨkǝ mɔtɩciikpǝ mɔtɩciikpǝ wɨri rɨ wɨciikpǝ rɛŋ wɨ láa nyɩŋ eciitɨnɨpi baŋba wǝ wɨlo kulǝ yɨŋ nya kopayǝ. mɨŋ ǝlǝǝmɨ mɔtɩciikpǝ rɨ lä atɛɛkǝ we wɨ lǝǝmɨ vasʊyǝ a láa nya rɨ mǝrɨwe baŋba wǝ mɔtɩciikpɨwe wɨ la nyɩŋ we akalɛ kpɨ. lée epiipǝ mɨŋ pɨ kpii wɔɔ pɨŋ mɨ lɛ piŋ mɛ oturu pɨlɨŋ tɨ pɨ ko pɨ ka ha rɛŋ pɨ ko fuu rɨ wɨraakpǝ Mɔtɩciikpɨ wɨ ri rɨ wɨciikpɨrɛŋ wɨ ponu baŋba. ǝfɨcamɨ yitǝkǝ yǝ gopawɨciikpǝ gopaciikǝ wɔɔ wʊ kammɨ wɨciikpɨ rɛŋ wʊŋ kpe wʊ láa nyɩŋ ecitɨnɨpiyǝ ecitɨnɨpiyewe pɨ lóo woyirɨ mɨŋ gopaciikpǝ wɨ yalǝ we. Wɨ lóo kuŋ <hesitation> vǝnɨŋ lë epiipǝ pɨ kpii we pɨŋ mɨ lɛ pɨŋ wo pɨlɨŋ tɨ pɨ ko pɨ ko fuu wʊ kaamǝ anatɛŋ wɨciikpǝ we wɔɔ wɨ ri rɨ wɨciiceeceekpǝ duturǝ wɨ láa nyɩŋ ecitɨnɨpiye pɨ lée ri. wɨciiyitǝkpǝ yǝ fɨ yɨŋ tɛŋ we wɨ kaamǝ maŋgociikpǝ Maŋgociikpǝ wɨ ri rɨ wɨciikpǝ rɛŋ gbe wɨ láa nyɩŋ baŋba. vǝnɨnɨŋ eniye nakɨlɔɛ nee aya nyɩŋ na na nyɩŋ yala nyɩŋ. vǝnɨŋ la nyɩŋ baŋba we leŋkpe yɨŋ anyɩ faa wɨ kpii lǝ wǝ yoko sukuwe yɨŋ tɨ ya nyaka rɨ ekeritui ke boŋ oturu ya lɛ ŋwɨ baŋba yɨŋ mɛ. wǝ ya mɛ wǝ norolǝ we oturu ya. yeri baŋba. wɨcitatɨkpǝ yɨ fɨ yo kue wɨ wɨkamɨ aflaŋyǝ afɨlamɩ ri rɨ wɨciikpǝ rɛŋ baŋba enyipǝ pɨ le yi ya pɨ láa tɔ wɨciikpɨ sa wɔɔ wɨ ri rɨ wɨciikpɨrɛŋ kanyiŋ pɨ lǝ anya pɨŋ pɔrʊ okpoŋkpɨloci wǝ okpŋkpɨlociye wepɨ lǝ́ǝ fɨ pɨŋ yee otui baŋba wɨ lóo koonu <hesitation> ǝrɨkǝ la wɨcɛkɛlɛkpǝ rɨ afirɛɛyǝ pɨ lǝ́ǝ fɨ ye ciiye kɨtɨŋkǝ pɨŋ si lö pɨŋ yee aŋwaayǝ wɨciiyitɨkpǝ yɨ fɨ yo koonu wɨ kamǝ orɨ <hesitation> wɨfuŋkǝ. wɨfuŋkpǝ wɨri rɨ wɨciikpɨ rɛŋ yǝ fɨ yɨŋ yo okoe. Okoe wɔɔ nɨŋnɨ nɨ ci gbɨwe pɨlǝ wokoe wɨ kamɨ we yǝ fɨ yɨŋ kpii naa wǝ enyipǝ pɨ lóo fuu yɨŋ tɨ ya zaŋ arɛtuiyǝ baŋba. Okoe yɨ ri rɨ <hesitation> tɨrɛŋ ye yɨfɨ yɨŋ kpii naa wǝ ye kpii naa wɔɔ anyɩŋ ya caa ro oŋuŋkuwe anyɩŋ yo toŋ mɛŋ oturu yɨŋ tɨ ya zaŋ arɛtui baŋba yɨŋ tɨ yǝ pɨlɨ kopa yo fuu <hesitation> wɨcukpɨ we wɨcuukpɨ mɨ okuriyǝ yaa taa okoe baŋba wɨfuŋkpǝ le wɨciikpɨ sa we wɨ ponu baŋba. wɨlo ɖo yɨ mɨ tɔ kpɨ kɨ yɨ mɨtɨ ye; kɨ yɨŋ naanɨ rɨ la wɨcakukpɨsa kpɨlo. kiniŋ yɨ pǝtɨ yeŋ haa lǎ wɛ yo fuu ya pɔrʊ kopa yo fuu okoyǝ. wɨciiniǝtǝkpǝ yǝ fɨ yo koonu wɨ kaamɨ. <hesitation> dumurǝ le wɨciikpǝ. dumurǝ le wɨciikpǝ wɔɔ wɨ kaamɨ wɨciikpǝ rɛŋ ya wɨ lǝ pɨ baŋba rɨ lǝ̌ Togoesa vǝnɨŋ dumurǝ le wɨciikpǝ pɨla nyakpɨ we; anyɩŋ wɨ lóo ru okurui baŋba duturǝ wɨ ri wɨciikpɨ rɛŋ wɨ lǝǝmɨ okuri enyipǝ ya pɨ láa taa baŋba wǝ wɨlo ɖo nyiriŋnyi ŋ tɔ kpɨ rɨ nä atɛɛkǝ vǝnɨŋ ya nyaakpɨwe anyɩŋ wɨ lo koonu lǝ vasʊɩ baŋba yɨŋ tɨ ya nya lo okopaa lee kpii lǝ yɨŋ mɨ fuu otui sa kɨtɨŋkǝ wǝ mɨŋ ǝ lǝǝmɩyɩ rɨ lä attɛɛkǝ we wǝ a la tɔ lö gukpǝ we oturu ǝlǝ kpii lǝ eperetɔpǝ pɨla ka nya yɩ oturu pɨle si lö gukpǝ fanyiŋ pɨlǝ kpǝ láa ŋwaayǝ fayɩŋ oturu ǝ lɨŋ tɨ azaŋ kopaa rɨ <hesitation> yɩ gukpɨsa lo oŋuŋkǝ.